ŋa ŋɔ- ŋa lónoi e pîlaŋ la ɣele-wala mii sɛŋ mai. Mii sɛŋ ŋai tí kwa kpɛ́tɛ a ɣele-waai a gɛɛ kú tòo kúkponôi kukɛ tela li kútii kɛ́ɛ ŋai su a gɛɛ kú nia-pɛlɛɛ-ŋai kpîŋ dîa da li kɔlɔi pɔrɔŋ mu dí kɛ́ li kɔlɔi pɔrɔŋ mu kúa liî kúkpalaŋ ŋai ŋa kùkɛ kukpalaŋ-ŋai ŋa ŋèle-wala mii sɛŋ-ŋai tí. Dámaaa gàa a berêi góraŋ kaa la. Tãi da a ka sama-ya ɓa pɔ̂ri manai tɔɔ-ŋai tí sɔ́ɔ-ɓoi and ɣele-wala nɛ̃ɛ-nɛ̃ɛ kwa manai tɔ́ɔ tí ɣili wúlɔ tɔɔ-ŋai tí kúa zeêi kɛ́ tí a gɛɛ kukɛ mii a zama ya tãi kú bú mai kú mii. Tãi támaa kwa káa tɔ́ɔ si, dɔɔ pɛlɛɛ tí. Tãi támaa kwa kɛ́ mai kpako tɔ̂ɔ Lofa tɔɔ. Dɔ̀ɔ tí a kpɔŋ mâa tɛɛ kpɔ́ kayɔ̂ŋ ŋai pɔ́ a dámaa kpɛ́ni fêi kwa dɔɔ tí kùla dɔɔ nina tí kwa dɔɔ tí ɣiri a ɣéle-waai. Nyɛ̃ɛ kpala loŋ a kɛ́ kúyee ku bú zu kúwulɔ pú mai kú ŋa kɔlɛ nuu kélee é dɔɔ tí mii a bɛlɛɛ é kpele mɛ́i. kú li a ku perei-ŋai. Dîa liî kpalaŋ-ŋa dí li kpalaŋ-ŋa, dîa liî kɔlɔi pɔrɔŋ mu dí li kɔlɔi pɔrɔŋ. And tãi támaa m̀éli gwaa si tãi tí maa tãi ɓé ŋ̀awo ŋai tí ya ŋ̀âwo káa la. Ká kɔ gwaa si ká ŋ̀áwo-ŋai tí kúla ka pai la ɣele-waa mii sɛŋ ŋai káa tí. Kwa ŋ̀awo tí ɣîlii a ka vùwaa kɛ́ kóle and tãi támaa nûa da mò díyɛɛ nya ɓa ya wa ŋâwo mii vúwaa ma mai ɓa pai mii kòle ma mai and a kɛ́ a nɛ̀lɛɛ and- mii sɛŋ-ŋai a kɛɛ kɛ́ a nɛ̀lɛɛ ŋili-ŋai da káa tí a ŋâwo da m̀ɔlɔŋ-ŋai tí da kɔ kwaa si ɓa m̀ɔno ɣɛli da káa nɔ́ ígɔ́lɔŋ a gɛɛ mɔlɔŋ káa naa í sɛŋ tí kúla ỳɛɛ ya mii sɛŋ lɛ́lɛ káa tí ɣele-wala-ŋai ká ti kɛ. And then kwa lɛɛ tí mai é lɛ́ɛ la zu kú li moloŋ a kɛ́ kúla tí zu a nina mɔ́ nina. M̀ɔlɔŋ nina ti mô maa ɣîlɛɛ ká mô maa ɣili tâi da fólo fé pâi tóo ɓeyai kpîŋ a káa ɓɔlɔ-kpala mai tãi ɣéle a kɛ́ kûnɔŋ fólo lɛ́lɛɛ fá dòo da pâi mɔlɔŋ tí maa ɣili ká ɣelêŋ. Ká ɣeléŋ tí ɣele-wala nɛ̃ɛ-nɛ̃ɛ ka pai tɔ̂ɔ ŋɔ̀ŋ-ŋa dɔ̂ɔ dɔɔ ŋ̀unuu-ŋai tí ka gula giní mai kpɛ́ni fêi gwaa sii tãi ka pai dɔ̂ɔŋ-ŋai sí gí ti mai tãi mɔ́lɔŋ a lai mɔ́ la dɔ̂ɔ-ŋai tí da ɓâi. A pa da pui mâi dísu íkɔlɛɛ pili zu é kpɛ̃ŋ-ŋai tí pili zu. Mâi tí a mɔ́ tãi da ká pâi mii nɔ́ tí a kpala wúlɔ fé pâi kɛ̂i mai kpɛ́ni fêi mɔ̀nɔŋ a mɔ́ tí a nina wúlɔ mai a ka ŋwála. Dou ŋai difa ka a dí mɔ̃ɔ a tâi tí. So tãi támaa kpɛ̃ŋ-ŋai tí kwa ɣili nɔ̀. Ɣele-wala mii sɛŋ dí ɣele-wala ɓà kpoŋ tí kwa maa mɛni ɓó tí kɔlɛɛ̂i-ŋai tí ɓé a kɛ́ zu da dɔ̂ɔ nina-ŋai. Dɔɔ nina ɓà kpoŋ da ŋ̀âwu-ŋai tí mai mɛni mó kɛ́ dia ɓa mii sɛŋ-ŋai kpɔŋ wɛlɛɛ da kɛ́ kɛ mai a tã̍i kúkɛ la kpɛlɛ sui. Kwa ɣiri tí a ɣele-waa a pâi lɛɛ kúkôi ya nɔ́ ɓé kwa pai kɛ́ kpele mɛ́i. ɓa kɛ́ íkpele gɛ̀ fɛ̃ɛ íkôi, ɓa kɛ́ íkpele gɛ̀ fɛ̃ɛ ikôi and mii sɛŋ ŋai tí ya mii a ɣele-waa púlu-kili fá ŋɔnɔ kɛ́ í ŋa è lɛɛ la zu ɣele-wée kpɛ́ni fêi ɣele-wee ɓé a pâi ɓɛrɛi la ɓai ɣili la núu kélee è mii kákɛ tɛ́ táa a kɛ́ daai su ɓé ka mii kpɛ́ni fêi káa kpaai ɣele-waa mii sɛŋ mii kɛ̀ a lɛɛ káa kôi lɛɛ ya dí time tí vé yɛ̂ time ŋí a ŋaŋ kɛ́ a mii zu tɔnɔɔ. Mii sɛŋ ŋai kélee nuu fó ŋɔnɔ ɣele-waa kɛ̂i time ŋi su kpɛ́ni fêi ya mii sɛŋ ya ɣele-waa mii sɛŋ kɛ̀ a pâi kɛ́ ŋɔnɔ a sɛŋ a gɛɛ í vóloi-ŋa mii sɛŋ kɛ̀ nyaŋ mi ɓé ɓa pai kapa káa naa. Mɛni kelee a ŋaŋ wálaa kapa sɔlɔ ɓô kpanaŋɔɔi. Zaâi kpîŋ ɓa a gɛɛ í zi, ɓa zí a gɛɛ kpɔ́ e lɛ́lɛɛ yɛɛ berei a kaa lɛ́lɛ laa fo ŋɔnɔ kɛ́i ti m̀éli-ŋai tí, tãi ŋí su <hesitation> manai, manai tɔ̂ɔ-ŋai tí kɛ́ɛ ɓa pâi kɛ́i ŋwɛ̂li í manai ɣili íwulɛ pú mai a ɣele-waa ímii ɓa mâi ɣili pai kɛ̀i a vóloi-ŋa. ɓé ɓe ɓa pâi wúlɛ káa naa í bu mai tai ŋí kwa pai kɛ́- kwa manai ɣili nɔ́ a gbuma kúku sɛŋ tí mii kú li kuɛ, kúkɛ vóloi maa láa ma kpɔ̀ŋ. Vòloi maa a láa dí mâi kɛ́tɛ ɣili núu kélee è mii kɛɛ wɔ́lɔ-wɔlɔ tí su kɛ̀ mɛni-ŋai é lɛɛ ŋîli-ŋa lonii-ma da ɓa manai gbotôi ká manai ɣili, ká ɣili kpɔ́ ká gbotoo a nɛ́lɛɛ kaa kîyɛŋ pú ma kaa wúlɔ pú ma. Tãi ta nyɛ̃ɛ kpala loŋ da a káa ka yeêi ká pai doo su gúŋ é nɛ̃ɛ Ya pai gɛ̀i nia-pɛlɛɛ-ŋai lîi láa da kɛ̀ mii ká mii tí ká pâi ka tíi ŋai kélee kɛ̂i ɣele-wee kakaa tela túma-laa ŋa kɔri a gɛɛ ka mii sɛŋ kɛ̀tɛ ɣili. Mɛni-ŋai tí e kɛ̀ a mɛni lɛ́lɛɛ kwa káa gɛ̀ kwiyeŋ-ŋai ti. Kwiyeŋ lɔ̀ tãi a naa kɛ̀ seri aaaa dɛ́liŋ ŋwɛɛi mai tãi tí nûa-ŋai da kɛ́ kwiyeŋ kula ka pai kwiyeŋ ŋa tí ɣili da kwiyeŋ ɣili ká zumo a manai ká wúlɔ loŋ pú mai ká ŋ̀aa kɔlɛ núu kélee é mii. Time támaa da gwaa si tí, kpai ŋai tí da pâi kpai ɣàle a ɣele-waa. Da kpai ɣàle dí kpai nɛ́ŋ a tou kao da pâi dòu nɛ̀ŋ ní a kpai ká pai kɛ́i kpai mii ká kɛ̀ dóu ɣîlii mii mɛ́i nya ɓé pai gɛ̀ gbotôi tí a nyee dí ká kôi ka káa nɔ́ lîi ya kpono ɓe ká pâi kɛ́i kpele e lɛ́ɛ la zu vóloi maa é kɛ́ laa mii sɛŋ ɣili time a kɛ̀ seri. Mɛni-ŋai tí a káa kpɔ́ ma tɛɛ kupɔ a tɛɛ-ŋa. Kɛ̌ɛ lonii ma fé ŋɔnɔ kɛ́i oooo ɓa pa kɛ́i wɛ̂li- káa kúkili-ŋa a gɛɛ kú gɛ́ kɛ́lɛ gapai loŋ káa íyee ikɛ íkili-ŋa sia ya wɛ̀li ɓà ɣili pai kɛ́i ká mii vóloi ŋa ya pai gɛ́ pere kɛ́ lè íkɛ ŋɔnɔ pɔ̀ri ŋèle-wala mii seŋ ɣili a naa kɛ́ nɔ̀ a kɛ́ zu tɔnɔɔ kpéŋ kɛ́ mɛni ŋai tí kélee sama m̀ɔlɔŋ nina ɓà kpoŋ tí. Kwa káa kɛ́ tí a kɔlɛɛi bɛlɛ dɔɔ ninai tí ma nya ɓé a káa nia meni kɛ̀ a káa nia mɛni kɛ̀ a damaa and kufa káa mii a wùlɔ kwa mii nɔ tí ká- ka- kaa a nɛ̃ɛ kpɛ́ni fêi m̀ɔlɔŋ nina káa tí kɛ̀. So mɛni-ŋai tí ɓé fe pâi wɔ́lɔ-wɔlɔ kpɛɛ ŋili-ŋa a káa kpɔŋ mâa tɛɛ kúpɔ kú nia-pɛlɛɛ kélee díkɛ kulɛ zu kɔlɔ féla da fá kɛ́ dí- náa tɛ́ nene tí dímu kpɛ́ni fêi ɣele-wala mii sɛŋ káa díkponoi. Ɣele-wée dí ɓa kɛɛ dí mii. A pai kɛ́ pere kɛ̂i lè kɔlɔ féla da a pai é lókwa nɔ́ dísu. Vá kɛ́ naa a yɛpɛ a gɛɛ dí kɔlɔ féla kɛ a káa kpɔŋ mâa tɛɛ dípɔ kɛ̀ tãi ŋí su fé ŋɔnɔ kɛ̂i, kwa kú láa nɔ a damaa. Gáa nɔ́ a mii zu tɔnɔɔ kpéŋ.